मु छ नि एक बार एक दुकान पे टीशर्ट खरीद बा गई थी। वा बहुत बड़ी दुकान थी मैने वहां पे घणी सारी टीशर्ट निकलवाई पर मारे ना फ की एक भी नि मिली। तो मैने कई करि जो दुकान को मालिक रेवे नि ऊ एक का च का ऑफिस में बेटियों रेवे। ऊ मालिक सीसी टीवी कैमरा में देखिया करे। तो मैने उनसे बोली कि मारी साइज की <noise> एक भी टी शर्ट नि मिली तो था ऐसी करो मारो नाफ लिख लो और मंगवा देना। फेर मेरे को बता देना।